Owk, ireh padik kik, ireh kelunan kik, ireh tinen tamen kik..ireh topun kik, ireh viik kik, ireh a'ung kik, ireh tadin kik, ireh..tamen kik, tamen kik jin tamen kik itouk, viik kik..ireh monak kema'eng dalem urip kik.

Petipun, mopeng tinen tamen, mopeng anak.. ayuk nebarek ,ayuk maneuk piak .Ineh tebarek jian dalem sekulah..mopeng tinen tamen ,guru ineh ayuk maneuk piak ngan tinen tamen ineh.

Dalem basa uleuk ponan, ineh piak eh pongah muwik ujuk ineh, kelunan ineh pongah maneuk adui maneuk keroja. Ineh jah, keduah neh kelunan eh sau eh pongah memiteng eh pongah kelunan. Ineh eh muwik ujuk ku na rah. Keh ne.

Dan suket ireh sau, yeng akouk ingat eh la. Suket eh pengawu itouk yeng eh pun. Yeng somah ulouk ngeninik suket yah koluk keninik ulouk la, suket sau pongah yeng eh pun. Yeng pun ukun topun ulouk seritak ineh la lah.

Kelunan eh tong tv koluk tan amik ; ireh neh penyanyi ineh, ireh manouk lagu Ireh ineh koluk tan. Pun bi kek yah konak tog seritak seritak jah keluak, koluk peh nat ineh, koluk peh bukak yah ineh. Keh.

Owk..Tosog yah koluk keninik kik, tosog...seritak dalem um ulouk jah pemanak, jah pemadik..koluk akouk ninik..konak konak peh tosog neh, koluk tuwerk akouk..

Yeng pun kirak kik dalem boken boken, sumak kirak kik dalem urip, sumak kirak kik dalem adui, yah mah jian, yah sukat nanouk kik, pun yah nanouk kik..ineh kik kirak kik..ineh dalem kenirak kik..

Tong sekulah, tong keroja, tong um upih. Dan ulouk keroja, dan ulouk padui, yeng ulouk sukat ayuk pon. Tuai ulouk pongah musit, tuai ulouk pongah mulik, yeng tajak ayuk ulouk pon. Yeng keh amik tumu, dan amik keroja.

Pun kek yah juk menolong, pun peh yah eh kuman, pun peh yah eh mosep. Amik, yeng eh pun mesotik neh jiak. yeng peh mesotik neh menolong. Pun peh yah barak eh menolong, lobih peh yah sat, lobih peh yah kuman. Keh tong daleh amik itouk. Peritah ineh, yeng eh pun jiak neh.

Adui yah pongah nanouk kik, adui dalem tuvu, dalem tangoh, dalem kik. Ineh adui ya pingah nanouk kik. Adui yah yeng kalek nanouk, yeng akouk mojam. Yeng eh pun. Jah sumak kojam kik, manouk tuvu, manouk tangoh. Inek kojam kik manouk.

Dan neh akouk seritak Lee Min Ho koluk tan kik. Seritak neh ngan Yoona, ngan um Bom, ngan Jisoo. Koluk akouk nat seritak nah ineh. Eh koluk- Yah akouk kukik ineh, seritak koluk tan kik. Ineh seritak koluk tan kik.

Dalem adui berajan yah bat dalem amik..manouk ujian, manouk keroja yah senuk sigu ineh, pinek yah nanouk..

Oo pun ireh tosoq ngan kik barak ireh tai lak tanak, memuket, ngejalak, tong bek-bek, tong inak-inak yak eh ayuk ireh tai ineh. Pun keh ireh barak ngaran ireh jah akeuk yeng mojam.

Yeng pun seritak yah tong tv koluek tan kik leng akuek yeng akuek koluk menat sat pebareng yeng ineh monak eh jian maok yah sat seritak tong tv yeng pun akuek koluk nat

Ye pun...akeuk ngeninik, akeuk nat ireh. Sekulah tong daleh amik iteuk mah pun amik petonak, eh masem-masem piak boken. Sumak piak basa ineh kek piak petonak amik, berajan amik. Ireh ngeninik jin amik neh piak. Nak ireh jau sekulah pavik ireh anaq. Jah piak basa ineh piak tuen, jah ineh. Ye pun eh berajan piak boken.

Yeng pun mole meh mole neh konak oluek yeng pun yah mole neh pun salah yeng pun pekuak uluek tong inak lobuk dan oluek juk bukak Jah bisnis keh piak amik barak

Keriet kek, dukuk urip kik jian, dukuk urip kik sukat, dukuk anaq kik sekulah, dukuk lakeik kik pun adui, pun keroja. Ineh keriet kik dalem urip kik.

Langit marung ireh tada neh juk terk. Ineh dan neh marung, eh yeng jiak, eh juk liwen, eh juk terk peluuk, eh juk terk. Ineh langit marung.

Kelunan yah baat, tajak mapun piak lekoton. Pun yah sakit, tajak nah kenoseg, tan. Ineh dalem piak lekoton. Pun amik eh maok sakit maok mamak, yeng- mah pun pakey piak lekoton. Yeng sajak kek amik tai rauk pubat ngate. Keh.

Pinek leterk rah tong inak amik, tong uh ukuk amik. Maen keleterk manouk erei laker amik, pinek pinek neh leterk amik tong inak amik.

Urouk yah lalek tipan kek siget langit, onyog uveik. Dekuk ineh yah lalek kinan, dekuk ineh yah lalek dalem urip amik. Yah pakey amik menyiget langit, onyog uveik.

Owk..bosau du'kuk neh mutup eh erei mah..du'kuk neh erei, yeng sukat lawen erei jilap kepolak, jilap pelaleik ineh maneuk eh.. ayuk kik yeng ayuk pon tong karen.

Sajak pogeng popeng. Sajak pogeng petiken amik jin kelunan, jin panak amik. Yeng pun amik pogeng pojah. Yeng pun amik pedik.

Owk, dageng yah sig-sig ineh. Konak tog um kueh, kueh donat, um cakoi, kerupok. Yah eh sig-sig ineh. Ineh kejiak dan dageng tong inak amik, yah eh sonang.

yeng pun konak amik manouk, yeng juk lawen, yeng juk besoal ngan nah, yeng keh penganouk amik manouk ngan neh, yeng eh pun konak ,pongah ulouk manouk ineh, inouk yeng ulouk sebukut, yeng ulouk pepatai, keh

Akouk, le'terk lobuk yah pongah nanouk kik, akouk pongah tai mauk ireh gawai, akouk pongah tai mauk ireh dinner, akouk pongah tai mauk ireh um sambutan pra gawai, sambutan pra krismas akouk pongah tai mauk ireh.

Ulouk petangen ireh dalem sekulah, ulouk tonak ireh dalem sekulah. Mengajan, tonak eh, menat gaya kelunan, menat penganouk kelunan, yah pongah sukat, yah pongah ale, yah pongah mojam.

Auk keh, piak ulouk manouk anag ulouk neh. Piak ulouk manouk anag ulouk juk mauk neh, juk Yah, konak ayuk kok juk tai mauk, tai solai tai tong ineh. inouk yah ineh eh dalem konep kuk? keh piak ulouk manouk eh. Yeng yan ineh, yeng mauk yeng mapun. amik jau itouk manouk.

Yeng inouk nanouk kek musit jin lamin. Yah koluk kik mukuk tong lamin. Ulouk pun lamin, jian ayuk ulouk pogen, jian ayuk ulouk mukuk, jian ayuk ulouk pesingau. Ulouk pukeh musit jin lamin, somah ulouk tai?

Amai peh jak. Rigit inouk eh sukup, berajak inouk eh sukup, siah monak. Dan neh Sarawak Energy eh usit itouk, somah ate berajak nak neh kunah avik langit piak itouk, sukup ngerongah kek.

Bagik akuek manouk akuek adui yah paling bat bagik akuek monak akuek yan neh upstairs, spm pitiry ineh tuek

Adui kelunan jau yah kevilik, yan neh manouk tuvu ineh, yan neh manouk tangoh ineh. Pun peh yah melakau, yah tai tong tanak, yah tai menimeg, yah tai tulu.

Bareng konak piak ulouk manouk eh lah, pun ulouk juk barak inouk pukuk, pongah telajon..pongah gak neh ineh..pun pukuk neh tenipuk, pun pukuk neh kelakern..komponi, lobuk, bengosak ulouk ponan..dukuk ulouk sat..

Pun, pun lah. Konak alai ulouk tumu, tajak pun ineh inak ineh ayuk ulouk mukuk, ayuk ulouk um pogen ngan ireh kelunan ireh padik ulouk. Keh. Konak ulouk tong ume'.

Jiak ulouk tai menyalau. Yeng peh ulouk lalek jiak tong peng kelunan, tong kelunan lalek pinek. Jiak pun ate ulouk menyalau, pun ate ulouk petiken. Ineh jian.

Juk manouk tinen tamen kik jiak konep ngan kik, ireh padik kik, um ireh topun kek, ireh kelunan kek yah mauk jiak ngan kik. Akouk peh koluk juk manouk konep ireh jiak supaya ireh jiak ngan kik.

Siah barak barang ineh yeh sukat mipie oluek murip sumak ayuk bet boring oleuk ngate bet tusah konep oleuk ngate barang ineh nak eh mipie oleuk manuek peguman oleuk manuek Oren somah niyah eh konak tok lobuk tok yeng pekobi bareng jah ineh untung

Pun bengosak amik sagak, motit sapik peh pun. Ireh kelunan kek, pinek ireh mojam sagak, avik akouk itouk mojam akouk sagak. Ireh tamen kek, kelunan kek, mojam ireh motit sapik.

Owk, yeng pani ulouk ngan ireh. Pani konak ulouk tai lak ume ubat, dan tai lak erei sepiten ineh. Yeng pani ngan ireh lekoton, mutouk ireh dan ulouk yeng mojam. Konak manouk itouk, konak manouk ineh. Yeng keh.

Lete'erk kolouk tan kik, kolouk nanouk kik, kolouk main kik, mengase, sagak, petading lagu. Ineh kolouk kik.

bengosak ulouk tai tong daleh ireh, ireh tai pitah urip, ireh pongah sukat, ireh pongah mojam, pongah pun neh pongah tan ireh, pongah pun neh yah pongah kojam ireh..ineh du'kuk ireh sukat tai tong daleh ireh.

Owk, yeng eh konak nat penguman. Penguman tangoh kek, bue' bodung kek, bue' sikui, bue' ketinun, abin beloti'ik, avung yah reng penole'- tong neh penolet, tong neh nale ulouk jin inan, jin onyog neh. Yeng ineh sihat.

Inouk juk narak ngan kok..barak inouk..niah barak, inouk nonak kok ..rigit, inouk nonak kok..penguman..nonak kok barang..yeng sumak piak ujun ngate barak ngan kok neh, keh..

Jakak langit yah jian tong daleh amik, langit tagak. Ineh jian. Yeng peh jiak lalek terk pogeng, yeng peh jiak lalek tagak pogeng. Yeng peh ineh jian. Dan tagak, sukat ayuk tai pitah betolu.

Owk, yeng akouk mojam motit sapik. Dan neh tamen kik, ireh topun kik erei mojam ireh motit sapik ineh. Konak konak peh dauk sapik ineh ; mojam ireh mauk, mojam ireh ale'erk eh dekuk ireh pongah ber- pongah petonak, dekuk ireh pongah pebarak.

Pun. Pun ireh petonak tapik um ireh anag yah eh pengawu itouk konak tog meloku ireh juk um petonak eh, konak yeng ireh peroti. Ireh itei sumak memateng eh monak ireh, yeng ireh peroti. Karna ireh meloku dekuk ireh meloku.

Ireh jau, pun ireh tonak ireh danaq tong daleh amik, jian. Yah mauk jian, jian. Yah sat, sat. Jiak ireh jau, pun ireh tonak ireh danaq tong daleh amik, tong inak amik.

Owk, yeng pun konak ulouk posot. Posot pogen kek, mederk kek, ngeninik lagu kek, dan neh jiak, yeng baca yeng nat firman Tuhan. Yeng eh bagik akouk jiak eh keh.

Yeng pun berajan tong sekulah yah koluk kik, dekuk akouk yeng akouk pun sekulah, yeng akouk pun berajan kek tong sekulah.

Min eh dalem adui, min eh dalem yah sukat naneuk neh. Tai min neh maneuk lumak, tai min eh maneuk tuvu. Keh ayuk uleuk mipe, ayuk uleuk min, ayuk uleuk tonak kelunan uleuk yah yeng sukat.

barang pogeng ayuk kik, pon, du'kuk pon ineh yah sukat nongen kik langit langit ,yah pogeng nongen keik, pon ineh.ineh tv,ineh ijin mopuk daven, yeng akouk sukat mongen eh lobik

Owk, owk konak eh. Yeng kat rah neh yeng pun ayuk, yah pongah tan. Bik pinek peh yeng tan. Yah konak tog pon itouk ineh, pinek yah yeng avik, pinek yah yeng lobo tan. Pun kek yah pun konak tog tv, tog ineh, bareng eh kat nan neh kojam ulouk, tan ulouk.

Barang pekosag koluk kinan kik ; munin, deg. Dan neh nobah, ineh koluk kinan kik. Jiak kuman ireh ineh, ineh mi dan pekosag.

Ayuk ineuk amik bayan, ayuk lomah duman sau, yeng eh pun ayuk amik bayan urip amik nuek amik keh ituek, amik botik atah amik keh ituek

Auk, urouk pogeng tan kik ineh urouk beladak, urouk bunga, urouk sit, urouk parai, urouk- urouk usan, ubat urouk. Ineh tan kik.

Mojam yah jiak yah ayuk ulouk manouk. Bareng eh pun pengojam boken. Yeng berajan, Yeng belateh, yeng- yeng um yeng berajan. Yah ineh